Karazana piso: loko- loko ley hanavahana piso zao aminay any, loko, piso mainty, piso menamena, piso mavomavo, piso telo couleur, manahaka otr'izao ley aminay any fa tsisy karazana piso zao any.